एक दफे परी भरिन झुन्ड मानव संसारमे हिराइल रहेँ। ओइने अपना जादुई भूमि पृथ्वीमे गल्तिती आइपुगल रहेँ। ओइनन पत्ता नाइ रहे, कैसेक यी संसारमे बच्ना कहिके, काहिककी यहाँ ते जादु सीमित रेहे। परी भरिन नेतृ, एलारा सबति बुद्धिमान रेहे। उ अपना डखना छोट बनैति कहल हमके तुरून्ते हम्मर संसारमे वापस होइक परि, मूल हम्मर जादू कमजोर होइत हे। हमके एकठोर सहयात्री चाहि। उही समयमे एकजना किशोर आरब जंगलमे नेगत रेहेँ। ऊ रातीक अकाशमे अनौठा उजेर बत्ती देखके चकित हुइने। जब उ झाडीक पाछे पुग्ने तौ उ चुनि-चिनि परी भरिन हतास अवस्थामे दिख्ने। का तुम्हरे ठिक बाटो? उ डराके पछ्ने। एलारा उनके देखके कहने, हमरे हम्मर संसारमे वापस हो नाइ सिकब। तुम हमके मद्दत करे सिकबो? आरब अचम्म पर्ने, मूल उ जब फेकुन रोमाञ्चक यात्रा खुहति रहें। उ सिरियस अनुहार बनाके कहने, मै कैसे मद्दत करे सिकमु?